Ma koa zah malôha tiako aloha piso é satria piso i zagny izy io arakaraka anao fogna arakaraka fikarakaranao azy raha oatra ka oe tambetambezignao izy io tsy mandrangotra zagny i tsy mandroradrora zagny fa oatra anao mampijampijaly azy enao haigny baka olo mampijaly azy anjoragny rangorangotigny fa piso draiky tegna milamigny mmoa mafy tsaratsara koa fa ny fandroàka tsy tiako fandroàka izy reo manaikitry izy reo ehe é zagny.